في وقت فراغي أحب القراءة. خاصة الكتب اللي تتعلق بالتصوير الشخصي أو التكنولوجي. بعد أستمتع بالرياضة مثل المشي أو الجري في الهواء الطلق. أحيانا أحب أكون مع العائلة والأصدقاء. نخرج مع بعض أو نتبادل الأحاديث مع بعض ونتحدث مع بعض. هالأشياء تساعدني أريح بالي وأكون أكثر نشاطا ومستعد للعمل.